क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होते। जैसे की हमन पैसा निकले के खरीदारी करतन। एकर मतलब ए होते की तुमान अभी पैसा न देके। बाद में देवो तुमान दुकान में क्रेडिट कार्ड से कोनो चीज खरीदा ह। बैंक वो दुकान दार ल पैसा देते बाद म तुमान ल। बैंक म प्यास लौटाया बार होते यही ल क्रेडिट कार्ड कहते।